E fomba fitehizany ordinatera donne da misy gnatsoina oe pile bio zay kaloha igny, igny e karazany e mamoa- e mi-alimente gne mémoire da misy amizay gne disque dur, disque dur igny zany igny e tena e sainy! Igny e betro mitahiry an'io donné retraretra io zasy.